Raha ôtran'ny anahy mandeha a bazary a tsy dia tegna hoe managna saina loatra hoe hanisa ny raha vidiko zany a, fa zay azokazoko agnatin'ny sainako sy zavatra voavidiko eo mi zany no azoko zakaina aminareo eto. A <hesitation> mitondra aho vary a, raika zay, dia mitondra aho a rò ohatra ny hoe hena na laoka, roy izay. Dia mitondra aho a fangarony, ohatra hoe voatabia dia tongolo. Miampy an'io voatabia sy tongolo io zany a dia efatra zay. Dia mitondra aho ny <hesitation> zavatra atao hoe fanindriagna sakafo ôtran'ny hoe voankazo zany e. Eo amina hoe akondro iray kilao, dia eo amin'ny hoe mahatratra amin'ny dimy eo zany raha, zavatra hoentiko avy magnano barazy aho.